وایې چې بریا یوازې د زیار نتیجه نه وي. داسې هم ویل کېږي چې کله ناکله بخت خپل کار کوي. او یا یو ناڅاپي فرصت، یو نابلده ملاقات، یا یوازې د سم وخت او ځای تصادف، د ژوند مسیر بدلولی شي. خو دا هم ویل کېږي چې بخت یوازې هغه وخت مل کېږي، چې سړی ورته چمتو وي. چا داسې هم ویلي: بخت به در ورسي، خو ته باید تیار اوسې.